हम्रे अपन मुडियामे बार चुँच्ना सधन ओहके रेजा कहती । जब हम्रे भिन्हिक सुतके उठ्ती या खोरके सिक्ती तउ हम्मर बार भुतभुतेर रहता या मिलल नाई रहता । तउ हम्रे रेजा लैके चुँच्ती बार आउ अपन बार मिलैती । अइस्तहिं मेहरुवाभर चाहिं अपन लम्बा लम्बा बार लट्टी परल रहता तउ थक्ला लैके थक्लाके बार सुधरतियाँ । रेजामे दाँत बनाइल रहता उहि दाँत लैके हम्रे चुँच्बो ते हम्मर बार ओहके मिला देहता । अइस्तहिं थक्लामे चाहिं पातिर पातिर सिन्का मिलके बनल रहता आउ जब लट्टी परल रहता बार तउ मेहरुवा भर थक्लैतियाँ ते ओइनके बार चाहिं मिलजिता आउ एक्केमे जुर्रा बाँधके बन्धतियाँ ।